لازم تزيد من لياقتك البدنية، لازم تسير الجم، ما يستوي تتوقف عن أدآء الرياظة، الحافز: إنه جسمك بيكون حلو، ويكون الملابس مناسبة إلك، ويكون وزنك صحي، ويكون <hesitation> شكل جسمك مناسب لطولك، فما يستوي تتوقف.